Bu jarayonda ko'plab yangi odamlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'laman. Shuningdek, yangi muhit menga yangi fikrlar beradi. Har bir yangi joy o'ziga xos xususiyatlarga ega, bu esa qiziqarli.